﻿Ti sheki ɓiran ɓiran ɗuai ɓiran shina minji shi kokeno tomon biran tana ninya ma kako shakar shako biran tana kamar yu rana kaari balanim kar yu shuran keelanku ka pengo ka an yu tana ya romgo ar shilbem ti fut dukumm fori duai kar ila merje kar yuani ka bango kar yu shuran kar yuani ka bango keelanku tana mo shi ka yiiji fori duai kama iligo ka yu tana mar shugrun nun wa ta kug̱o shogo ar sheranin ti fut duk ti yu tana shi ninya ta ɓanani sha laanmo pengo tanani mo yagai ka elankwi mu dungugo yau ta lakidiu wata ɓoji